ʻo ka holoholona ʻopekamu ʻopakuma ka holoholona opossum ka holoholona hoʻokahi i hiki iaʻu ke noʻonoʻo me kēia ʻano me kēia ʻano a he kōkua kēia e palekana ai iā lākou mai nā ʻano holoholona ʻē aʻe e hoʻāʻo nei e ʻai aku iā lākou. ʻO ka ʻāpiki ʻaʻole hiki ke kuhi i kona make a make ʻole paha.